Mi yehi sare lamdo mi wadi seyo masin ngam mi lari pucci maudi be baali maudi be dabbaji fere-fere ha nder sare mai. wati bernde am veli ngam mi numai larugo irin kuje bannin ha sare mai.